الحمد لله أنا بطبيعتى إنى شخصية قوية ، اا- مو بس سهلة ، مو بال - ممكن السيطرة عليها أو إن شى حدا يخوفنى ، <hesitation> فما عندى لحظة بعينها أحكى عليها ، ترانى على طول الحمد لله أحس بقوتى وأحس بقوة شخصيتى وما بخاف من أى شى ، فما عندى لحظة معينة.